Siempre bá muo ká la taí náh muo óh gá leí roi náh báh maih tsá taí muo siempre lau pues siempre zá yía lau záihh óh náh ti au pastilla o a si óh pe fu ná pues báh maíh bá lau gá la medicamentos zá muo loi zái óh aú zá muo loi zoin náh máh chain aú ká yía do shía la saíh ká jain do gi óh pues náh ga lá taíh ná muo éh mero müh chá kóh lá noh já tain náh muo jo pe ká la buh tau óh ká la bu toh muo tau pues shía la zaí cóh gaí zaig raíh ná chau muo éh laig gi joi náh éh-éh laig náh rai ná siempre záh saig óh náh ni bu ngo dau bá no gá zíín naum zá éh óh éh gi já laig pues nih ngo já éh muo tsá ná ka ti hospital pero laug zá yía joh yíu oh chía yíu oh éh nih taú yiu oh jó-jó laú záh cáu tsaí pues loi zá éh grabe loi náh óh pe lau shía la zaí zá yíah siempre cúo oh náh óh. Lau siempre cúo oh ná óh ñih shía la zaí áh óh lói náh zaí lau chá náh héh laig buo doh lau cóh óh color lau réh <noise> tá que diga jo pe siempre laú zái óh héh ni jaí oh. Jo-jo gá chí oh óh muo yói muó lau colar cúo oh náh pé ná éh muo chaí dau por que éh muo chaí óh nah gi ná doh como gai íh jain a si éh náh óh jó pues siempre záig náh ti aú óh fu aun éh daú. Como ná óh éh bu aig gi, aig cóh óh gi éh ngo gi baño óh gi ni ziih náh éh ngo gi laú éh ká lau pues éh laí raí náh jo siempre zá yía zaíg óh náh lau ni caú chaí shaum muo chái jo loi na jaum muo loi náh óh siempre fú oh záh fu óh ñi bá no ta gi por que ni bú shiu tau óh ñih jo jain bá no ain naum chá éh hospital zaig náh óh pe fu que aum por que lau pues laig que gie éh muo do pues pero la bú buo óh la aú muo gi tiempo joh ná pues jo gá laig má disfrutar oh gi, oh gi cóh láh éh-éh lai bá ni jóh taum jain loi náh ka jain fuo ná. Pero ni ngo taum jaín óh éh já laig gi máh láh ni raín náh fu chía ój joh tsá óh oh ñi éh loig gi óh pe zá siempre lau ká úh ngi óh gá léi íh muo müh lau jaléi lau jain tzá dau loi náh jóh jain gi íh tsaí caum noh pe íh chai caum noh óh éh aí toi ain gi naig chin fu baí fu chía zái naig coti pe íh naí éh ni cuei éh ni cuei. Jó pues joh tsi muo ká cuéi óh pues laig nai éh muo oh pe sha shia siempre chá náh óh jo zaih óh oh jo siempre cúo óh náh <noise> siempre cúo oh náh óh, oh pues cóh náh cá fu zá shía pues éh chin gi tá no gi éh muo no bá maig yói ká éh muo náh áh tzá íh caum do jain íh naih do que já zíín náh óh ñi lai jaum oh pe eso que muo gi ñiu lau gaum gá muo óh au gá muo ñih óh shía la zaí siempre óh ko áh jo káh laig ná óh pe lá jo shía la zaí lau rói náh die doh lau rói náh jo roí na lá siempre lau rói náh jo casi éh muo la tsá pues jo roi ná dies pies la jo éh muo la tzá óh gi ná pues pero lau kó ná asi jó pe lau ká yía doh taí muo jó doh óh shía la zái. Pues ih wey aí gá cúo tsá aig óh como éh ká la taig múo pé aig ka yía do muo ká la cau muo chí la cau muo chi ká la taí muo mes de diciembre do jo pues, pues siempre laú pá tsá muo chí có áh óh jo ñi shia la zaí áh muo áh tá caig fu chía héh tsii zé laih óho tá muo pues siempre rói náh la bu óh tzá záh. Cháah chá ná áh muo laú zaum máh cháin saum ká ajo jáh ta tsá muo chí jpi lau áh joh já éh muo, muoh yoi cháh jó pues ká jé muo cháh muo taíg como héh taum mü gía ein cháh jo pero shía la zaí laú pues aí óh zái pues ká la muo pues lá joh roi náh die lau uo gá la tsáh éh aíg muoh gá láh tzáh aí muoh gá lá taí muo. Pues siempre aum óh lau já lá mü no pues já lé muo casi aum áh müh láh geih do muo que chá jau záh yía náh que lá gei do ké gá lá lau ká la shoi ñiu pues có náh gá caú oh mü éh taí óh muo yói óh.